Yaa loŋ ntool la jaŋ semboo man wara muŋ la semboo warta wooleka ndugoo kee karoo kono yaa ba aniŋ muŋ maaboor feŋoo beel bulu yoo jaŋ duŋ niŋ yee keme dii mussoola luŋoo nii ila sotoo kaaňanta woola niŋ bii ayaa ke kontoŋoola saňe foo saama fanaŋ yaa di ala yoo niŋ as aya tara ajammaa loŋ ikaa fo niŋ ŋaa dookundiwooti wala niŋ ŋa kar dooko ke bare ntool le jaŋ woo luŋ naa bii ŋa muŋ soto nka woole domo ŋa miŋ soto luŋoo luŋ nka wole domo.